Sj murutwa obi na mepj dj mfonyin no yj fj a, adze a meyj nye dj, mohwehwj bea ewia robc yie na medze no gyina hc. Cno ekyir no mohwj dj bea ewia no robc no ana nhyiren fjfjw bi wc hc anaa n'ekyir yj fjw anaa djm na cbjma mfonyin no ayj fjw. Cno ekyir no so mohwj dj nyimpa no bjyj n'enyim yie na oegyina yie, cno na cbjma mfonyin no ayj fjw.